stundum kallaður

bók sem fjallar um erlenda tónlistarmenn sem komu til Íslands á árunum í kringum seinna stríð og höfðu mikil áhrif á músíkina hér á Íslandi nýja ljóðabók eftir Soffíu Bjarnadóttur og svo Sigurður verið þið velkomin takk þrjár bækur sem við ætlum að taka til yfirferðar hérna eftir Sigurð Guðmundsson þetta er skáldsaga eða verk sem fjallar um hann sjálfan hann

yfirleitt alltaf í miðdepli bóka sinna sjálfur

fæddur fjörutíu og tvö og þetta er maður sem ætlar ekki að gefast upp á því að skapa það er mikill lífsþróttur í bókinni eins og alltaf einhvern veginn í Sigurði í Kína og fer

til eyjar fyrir utan Kínastrendur og ætlar að skrifa bók en það gengur brösuglega hann er sem sagt í vanda með myndlistina allt stopp þar og svo

ætlar að skrifa bókina sem hann hefur notað sem hjáleið til að lækna sig eins og hann benti á hér þá líður honum bara eins og kjötstykki ef hann er ekki skapandi þetta eru sem sagt átök hans á marga vegu

það eru þarna alveg

náð til áður fyrr og svo á hann þarna í samskiptum við

tölvuna hjá honum maðurinn sem sem er að skrifa þessa frásögn sem er náttúrulega Sigurður og þetta er náttúrulega bara í stuttu máli alveg stórskemmtileg

er til dæmis eða martröð þarna þar sem hann er hvorki með hendur né fætur en sporð og er að reyna að klára sig með sporðinn sko það kumraði mér nokkrum sinnum í af sumu sem ég les í þessari bók mæli með þessu fyrir alla

ég held að það geti enginn notað hans aðferðir til að vera skapandi eða meira

skapandi en það er hægt að hafa hliðsjón af þessu og það er hægt að klikka með glæsibrag til dæmis á aðferð hans að drekka tuttugu bolla af kaffi og og hvað áttatíu sígarettur og og og koníak það gerði hann áður hann er hættur að nota þá aðferð er hættur að nota þá aðferð já

þetta er mjög skemmtileg bók þetta er bók um sköpun um mann sem getur ekki lifað án þess að skapa fyrir lesandann þá held ég að það sé

er nú ekkert að fara hefðbundnar leiðir nei nei nei allt rétt sem Sigurður segir hér um hana en svo hef ég svo gaman af því að hann er að fjalla mikið samt er svo mikið barn í honum eins og þegar hann fer að ganga aftur á bak hann les eina af uppáhaldsbókunum sínum aftur á bak og sko hvenær gerum við fullorðna fólkið eitthvað svona þetta er eitthvað sem skapandi börn gera og skapandi listamaður eins og hann ég hló oft upphátt upphátt eins og þegar hann er að skoða sjálfan sig í spegli þú veist líkamann og um leið er þetta pínulítið grátlegt af því hann er að fjalla um líka ég var að hugsa um

erkiaðstæður maður stendur á hótelherbergi þar sem eru miklu fleiri speglar heldur en venjulega og þetta gæti verið betra mér finnst hann vera einhvern veginn að brýna mann til þess að njóta lífsins og vera vakandi og skapandi og vera ekki að fara í gegnum sko meðfram því hvað hún er skemmtileg þá finnst mér hún vera svolítil brýning

já standið ykkur

allt þó ykkur líði stundum illa og já lifið og skapið verið til hann er náttúrulega með þennan ólgandi bæði sko lífskraft og

finnst manni já það kemst alveg frábærlega til skila svo finnst mér dálítið það er kannski aukaatriði

dálítið skína þarna í gegn að hann hefur svo mikið álit á konum fyrir mér sem kvenlesanda fannst mér það ágætt Eva var fyrsti listamaðurinn samkvæmt bókinni heyrðu önnur bók þetta er nú svona í rauninni af því Sigurður

þrátt fyrir allt er hann glaður og reifur en þetta er svolítið erfiðara kannski þrjátíu og sex ára gamall eitthvað slíkt þetta er metsölubók sem var út um allan heim þetta er dálítið dæmigerð amerísk metsölubók

sko lífið blasir við honum reyndar eru erfiðleikar í hjónabandinu sem að sjúkdómurinn verður til að heila sambandið sem er mjög merkilegt þau eignast þarna

lítið lítið barn sko hann er að segja frá einmitt lífi sínu frá því þegar hann er greindur frá

og hvernig hann tekst á við tilhugsunina að hann mun deyja þetta er vel skrifað mér fannst kannski helst galli að læknisfræðilega er hann mjög nákvæmur og fyrir fyrir læknastéttina er það fínt og heilbrigðisstéttina það truflaði mig örlítið en þarna eru sko dramatískar sögur af sjúkdómum og og dauða fólks og það sem sló mig kannski einna mest var þegar hann segir frá sjálfsmorði lækna sem bara að hafa talið sig hafa gert

svo alvarleg mistök

lokakaflinn sem konan hans skrifaði fannst mér nú kannski líka sterkasti þátturinn í bókinni er þetta niðurdrepandi málið er

hann er alveg alveg laus við væmni það er til dæmis dálítið eftirminnilegt að hann segir hann er náttúrulega búinn að ganga í gegnum þetta með mörgum sjúklingum og hann segir sko sumir segja ég ætla að hafa mig í gegnum þetta hann veit að það eru bara viðbrögð sumra svo leitar á hann klassísk spurning af hverju ég

ég kemur innan sviga svarið er af hverju ekki sem það er og þannig nálgast hann verkið og það er eiginlega styrkur þess að hann hann er ekkert að ekkert að láta mann gráta mér finnst einmitt sko þetta er maður sem er með meistarapróf í bókmenntum og

fara í vaskinn í upphafi vegna þess að hann er búinn að vinna svo rosalega og svakalega fær og þá er bara löppunum kippt undan honum og hann æðrast ekki heldur bara reynir að vinna úr þessu og hann líka lýsir aðeins upp sko hann er búinn að vera læknir í svona stöðu hans gagnvart sjúkling en nú

vera sjúklingur gagnvart lækni það er áhugavert svo erum við loksins með bók sem er nýkomin út þetta er merkilegt þetta er kom út nítján hundruð og ellefu nítján hundruð og ellefu já þetta er eins og þú sagðir áðan

það

er svona sögumaður í upphafi sem kemur auga á mann sem ber með sér sögu sem hann síðan kemst að og það er svona lunginn úr frásögninni og það er eins og maður segir sem sprettur fram

illa fatlaður illa fatlaður og virkar eins og gamalmenni og við fáum að vita í hvað er það sem er á bak

þetta er bara frábærlega vel stíluð bók og áhugaverð þetta er þetta er frábær skáldkona ég hef alltaf haft

gott vald á stíl bara ofboðslega flink hún hefur mjög sterkt sálfræðilegt innsæi ég held að það sé ekki hægt að lesa þessa bók án þess að lifa sig alveg sterklega inn í örlög persóna sumar bækur sem eru bara þannig að maður hugsar þetta verður að fara vel ég get get ekki hugsað mér

hræðilegt hendi þessar persónur

lokin á þessari bók eru þannig að ég var tilfinningaleg rúst og þau eru bara með þeim skelfilegri sem ég hef lesið af því þetta eru svo hræðileg örlög ég segi við lesendur ekki láta það fæla ykkur þið hafið gott af að upplifa þetta þetta er magnaður skáldskapur

bókin sem er þýdd eftir Wharton á íslensku ég held ég sé alveg viss um það já það held ég líka og mér finnst bara svo þakkarvert þegar útgáfur gefa út bækur eins og þessa fólk hefur líta dálítið gaman af að skyggnast í þennan tíma þetta er akkúrat tíminn sem

dag eftir dag knöpp kjör engin tækifæri

og hugsast getur en maður lifir sig samt

algerlega inn í þetta já þetta er klassísk bók þakka ykkur fyrir að koma hérna við ætlum að fjalla um útópíu sem er merkilegt heimspekirit og svo um nýja ljóðabók eftir Soffíu Bjarnadóttur þetta er fræg bók útópía eftir Kristjánssonar en þú Viðar þú skrifar formálann að þessu og stórbrotinn karakter stórbrotinn maður já hann er mjög stór karakter auðvitað í enskri sögu og það kann að vera að margir auðvitað mjög margir karakterar hann er valdsmaður og guðfræðingur lögfræðingur kanslari hans hátignar við hirð Hinriks átta og á þar mjög mikinn frama sem endar reyndar með því þessi svona fyrirferðarmikli ferill hans þar hefur líka orðið innblástur að öðrum Thomasi sem er

stendur í raun og veru ekki í neinu samhengi við útópíu sem rit útópía kom út

fimmtán hundruð og sextán og það er áður en að Thomas hefst til vegs og virðingar innan hirðarinnar þannig að þessi þekkti

leiðsögn þegar kemur að þessu riti því að Thomas var auðvitað líka háðfugl og húmanisti og en hann skrifaði svona á fyrrihluta síns ferils rit sem að falla að

þessari stefnu eða falla undir þennan hatt sem við köllum húmanisma en síðar skrifaði hann auðvitað gríðarlega mikið af guðfræðilegum ritum sem að fylla meirihluta hans verka mikið gegn svíninu fyllibyttunni og

útópía við þekkjum öll þetta heiti en það þýðir staðleysa þetta er hugmynd um heim þetta er heimur sem er ekki

húmanisti sem að eins og aðrir

hvernig samfélagið skal þróast og hvernig skal móta það og

höfðu aðra og meiri trú heldur en margir á undan þeim á

getu mannsins til að móta samfélagið og laða fram dyggðir og skynsemi mannsins

þurfti að finna þessum hugmyndum sínum um hinn skynsama dyggðuga heimspeking sem gengur í þjónustu valdhafans eitthvert nýtt form skrifar þetta rit eiginlega sem einhvers konar ferðabók á þessum tíma eru ferðabækur að verða til sem sérstök bókmenntagrein etnógrafískar lýsingar á á mönnum sem eru á jaðri siðmenningarinnar eða þá hreinum villimönnum sem samt eru mjög

prýdd náttúrubörn og með því að velja svona staðleysu að gera þetta að sínu formi að þá skapar sér rými til mjög óvæginnar og gagnrýni á eiginleika mannlegs samfélags bæði kosti en síðan auðvitað lesti og efni bókarinnar er auðvitað frásögn þessa og þar blasir við honum gjörólíkt samfélag því sem þekkist í Evrópu og hann lýsir þessu samfélagi mjög nákvæmlega en hvernig er þetta samfélag þetta samfélag auðvitað einkennist af stéttleysi það er í raun og veru enginn eignarréttur einkaeignarréttur við lýði það er trúfrelsi eða trúleysi

margan hátt er þetta samfélag ósamrýmanlegt evrópsku samfélagi en það sem er aðdáunarvert greinilega í huga höfundarins

þetta samfélag er byggt

upp af mönnum frá grunni það er stofnað af þessum manni

þarna eru í forsvari menn sem veljast til forystu vegna þessara jákvæðu eiginleika sinna en ekki eins og í Evrópu þar sem er

aðall sem velst til forystu vegna ætternis og eigna og svo framvegis og Rafael

þessi sögumaður heldur því fram í ritinu að þetta sé hið fullkomna samfélag en það er ljóst að höfundurinn tekur ekki alls kostar undir það og Hyþlódíus er reyndar svona grískur orðaleikur þýðir

bullukollur lærður er stundum kallaður Rafael Nonsenso eða eitthvað slíkt í enskum þýðingum þannig að leikurinn virðist ganga út á það að Rafael Hyþlódíus er svona

en hann misskilur suma hluti hann til dæmis skilur ekki borgaralega köllun

sem er eitt er mjög á því í ritinu greinilega að það

ekki bara að vera möguleiki fyrir heimspekinga og stjórnspekinga að starfa á vettvangi stjórnmála heldur sé það skylda þeirra það er borgaraleg skylda þeirra að móta samfélagið til almannaheilla og Rafael gengur mjög erfiðlega að skilja þetta og þannig myndast svona ákveðið rými í

fyrir túlkun ýmsir hafa notað sér þetta rit sér í hag eins og til dæmis ja það kemur við sögu kommúnismans það er líka einkenni á útópíu sem verki að fimm alda saga hennar núna er mjög litrík

að þetta sé svona hæfileg gamansemi íhaldsmanns allt yfir í að vera mjög alvarleg boðun einhvers konar

og trúleysis eða trúfrelsis og afnáms eignarréttar en það er með þetta eins og svo margt annað í lífinu að líklegast er sannleikurinn einhvers staðar þarna á milli en þetta er auðvitað líka eitt megin einkenni

skrifuðu gjarnan rit sem eru uppfull af háði orðaleikjum og og því er lesandanum lögð sú skylda á herðar sko að greina hvað sé rétt og rangt hvað sé alvarlegt og hvað sé gamansemi Soffía ég er hér þetta er önnur ljóðabókin

þetta er einskonar ástarsaga sem segir frá ferli frá fegurð og

grimmd og ákveðinni umbreytingu þó hún sé brotakennd að þá er hún í einni heild samhangandi og það er heilmikill

og þrá eftir einhverju æðra og leit að fegurð ég ætla að biðja þig um að lesa fyrir mig kvæði úr bókinni ég er að hugsa um að lesa sem er svona í lok bókar þar sem að mikill djöfulgangur hefur gengið á og í lífið dökkur

að baki hvelfing þar sem droparnir hrynja og hljóð holar höfuðkúpuna hugsun mína ég hef dökk horn á höfði stend í gljáandi svartri olíu að nára ég er hvorki barn fullorðin né gömul kona en allt í senn koma upp um mig það flæðir birta inn í hellinn skýr og sólargeisli frá Guði droparnir skella á klakanum og bergmálið Ómar eftir

af hellinum fyrir aftan mig hjarta mitt nánast heilt nánast ég er ein og tíminn hefur ákveðið að staldra við í gær heyrði ég að myrkrið væri ekki andstæða ljóssins myrkrið er vagga ljóss bjartast frá kviku ég er hér er ljóðabókin hennar Soffíu en nú ætlum við að fjalla um bók sem heitir með nótur í farteskinu erlendir

tónlistarmenn á Íslandi nítján hundruð og þrjátíu til nítján hundruð og sextíu Óðinn Melsted sæll vertu þú ert höfundur þessarar bókar

oft velt þessu fyrir sér það kemur kemur hérna fjöldi erlendra tónlistarmanna á þessum tíma í kringum heimsstyrjöldina fyrir og eftir heimsstyrjöldina og þeir gerbreyta tónlistarlífinu á Íslandi já ég fjalla einmitt um þessa tónlistarmenn í þessari bók og en það sem ég fjalla um í þessari bók eru eitt hundrað tónlistarmenn sem komu á þessu tímabili þannig að það voru það sem ég fjalla líka um er að þessir tónlistarmenn komu hérna í ákveðnum tilgangi og það er að Íslendingar vilja breyta tónlistarlífinu á þann veg því sem gerist í nágrannalöndunum og ráðning erlendra tónlistarmanna er liður í þeirri þróun

þeir vilja fá þessi erlendu áhrif inn til Íslands og ráða til sín erlenda tónlistarmenn í þeim tilgangi að breyta það eru ekki bara þessir erlendir tónlistarmenn sem sinna þessari breytingu sem verður á þessu tímabili heldur líka Íslendingar sem menntast erlendis en það að þessir tónlistarmenn koma til Íslands af því þeir eru ráðnir

koma ekki fyrir tilviljun þá breytist þetta á þessum stutta tíma þannig að það má segja að þessir

tónlistarmenn verði til að hraða uppbyggingu á Íslandi þeir höfðu gríðarleg áhrif

við þekkjum náttúrulega þessi stóru nöfn en það voru

þetta voru ekki bara kennarar og stjórnendur eins og Franz mixa

Róbert Abraham voru þetta um hundrað manns og höfðu öll áhrif með sínu móti á sínum vettvangi þetta voru kennarar og stjórnendur sem við þekkjum

skemmtistöðum niðri í bæ Hótel borg og Hótel Íslandi sérstaklega á fjórða áratugnum svo voru þetta líka hljóðfæraleikarar sem komu til að leika með Sinfóníuhljómsveit Íslands upp úr nítján hundruð og fimmtíu en þá vantaði sérstaklega á

menntaða hljóðfæraleikara til að flytja sinfóníur svo voru líka nokkrir áhugamenn sem eru lítt þekktir en voru líka virkir í tónlistarlífinu og settu þannig

svip á tónlistarlífið við höfum einhverja hugmynd um að þetta hafi meira eða minna verið menn sem voru að flýja heimsstyrjöldina en það var ekkert

þetta er mjög ríkjandi hugmynd að þetta hafi verið einhverjir gyðingar sem komu hingað og settu svip á tónlistarlífið en staðreyndin er sú að þetta var eiginlega bara einn gyðingur það var sem voru reyndar mjög áhrifamiklir sem komu út af því að þeir tengdust gyðingum eða voru gyðingaættar en þeir voru samt sem áður ekki gyðingar sjálfir þannig að það er eiginlega misskilningur að halda því fram eða ætla sér að að þetta hafi verið gyðingar sem settu svip á tónlistarlífið þetta voru miklu fleiri þetta voru miklu fleiri sko þú rekur þessa sögu og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að þarna ertu með

kom hérna og það þurfti að breyta nöfnunum sínum þannig að Vincenzo Demetz verður Sigurður Franzson

og Jan Jóhann Franz Jóhannsson Páll verður Páll Pálsson já þetta var þannig í lögum þegar maður gerðist íslenskur ríkisborgari eftir tíu ára dvöl að aðlaga nafnið sitt að íslenskum

sið og þetta var reyndar bara á pappírnum fólk var bara kallað það sem það var kallað en ég veit nú eina sögu af Páli Pampichler sem er reyndar frændi minn hann þurfti að breyta nafninu í Páll Pálsson eða Páll Pálsson til að byrja með hann mátti taka þetta ættarnafn sem miðjunafn síðar svo fékk hann undirritað eitthvað plagg af einhverjum herra Thorlacius honum fannst það ekki viðeigandi en sko hvernig kemur þú að þessu verki þú ert

og Íslendingur en býrð í Austurríki já það er þannig að ég er fæddur og uppalinn í Austurríki á austurríska móður og íslenskan föður sem sagt fæddur og uppalinn þar og kem í háskólanám til Íslands árið tvö þúsund og tíu og frá unga aldri í Austurríki og er náttúrulega mjög austurrískur í öllu sem viðkemur því og þegar ég flyt til Íslands þá byrja ég að spila með ýmsum hljómsveitum og upplifi það á vissan hátt sjálfur að vera erlendur tónlistarmaður á Íslandi þannig að ég get tengst mörgu því sem þetta fólk upplifði svo hef ég líka alltaf þekkt Pál Pampichler sem er

ég sagði frændi minn en það skrýtna við

kemur hingað árið nítján hundruð fjörutíu og níu og er hérna í fjóra áratugi og þá giftist hann ömmusystur minni á Íslandi þannig að hann er frændi minn en um það leyti sem ég fæðist þá flytur hann aftur til Austurríkis og ég þekki hann bara sem

og íslenskt tónskáld hann býr í

hundruð og níutíu og pabbi minn hann var svona lærisveinn hans á Íslandi og við höfum alltaf haldið sambandi og heimsótt hann í

ég hef alltaf bara talað austurrísku við hann hann er níræður er það ekki eða að verða níræður hann er já um það bil menn sem koma við og eru kannski bara í þrjú ár en svo eru náttúrulega menn sem sem áttu þarna fjörutíu ára feril þrjátíu til fjörutíu ára feril sumir dóu nú reyndar

Róbert Abraham þeir deyja svona frekar fyrir aldur fram verða ekki mjög gamlir já þetta var almennt séð mjög

hópur bæði hvað varðar bakgrunn kyn aldur og menntun og sumir voru hérna bara í einn vetur eða eitt misseri svo voru aðrir sem voru hérna það sem eftir lifði ævinnar Abraham líka það voru nokkrir sem voru

sem á þá furðulegu sögu að hann kom

í stríðinu og og kom svo aftur hafði ótrúleg áhrif á tónlistarlífið í leikhúsunum og

ein af þessum skemmtilegu sögum hann

hérna þrjátíu og þrjú og er tekinn sem

stríðsfangi í stríðinu af Englendingum ver svo stríðinu á

mön er svo sendur til Vínarborgar og kona hans sem var íslensk hún sækir hann og hann kemur aftur fjörutíu og sjö svo er reyndar önnur saga sem er jafn skemmtileg það er Hans

Reykjavíkur í Tónlistarskólann snemma á fjórða áratugnum og hann fer til Vínar bara rétt áður en styrjöldin skellur á er svo í Vínarborg og verður

fiðluleikari í sinfóníuhljómsveit Vínarborgar ef þú ert orðinn fyrsti fiðluleikari í í Vín þá ertu búinn að meika það hvað gerir hann fjörutíu og sjö hann tekur sér þriggja ára leyfi til að koma aftur til Íslands og kenna hér hann hafði það gaman af því þetta eru margar sögur þarna þetta er heillandi saga og heillandi bók þakka þér fyrir að koma í þáttinn Óðinn Melsted við skulum sjá hverjar eru já ég ætlaði að byrja á hún hefur verið í uppáhaldi hjá mér í mörg mörg ár frá því ég byrjaði að lesa hana mjög ungur og svo að þýða bækurnar hennar

kortið fram að því

og eftir það hélt hún áfram að skrifa frábærar bækur hverja á fætur annarri það er í rauninni við þessa bók eru það en voru þannig að svona heimurinn stóð eiginlega

hafði enginn gert þetta áður þessi bók ég á hana hér líka

í íslenskri útgáfu þetta er í fyrsta skipti sem hún kom út á íslensku nítján hundruð fjörutíu og fimm og hét þá Poirot og læknirinn og hefur komið út nokkrum sinnum síðar síðast

undir titlinum og ekkert nema sannleikann síðan svona úr glæpasögum ætla ég að velja aðra gamla sögu

komin mjög til ára sinna hún er frá nítján hundruð þrjátíu og eitt og heitir

og það eru því sama nafni þessar bækur sem þeir gáfu út svona á fjórða áratugnum eru eru kannski taldar svona besta dæmið um þessa klassísku eftir því sem líður á og svo í lokin

er gert gert hlé og lesandanum gefið tækifæri til að leysa

lögreglumanninum þessi er í miklu uppáhaldi hjá mér bæði þessi höfundur eða þeir höfundarnir og þá sérstaklega þessi bók svo kannski aðeins nýrri glæpasögur og þó það er hérna p d

og bækurnar hennar eru í miklu uppáhaldi hjá mér og hafa alla tíð verið og það sem hún gerir í rauninni kannski umfram marga aðra er að þetta eru svona sakamálasögur þar sem persónurnar eru mjög í forgrunni þetta sögur um persónur og glæpurinn er kannski aðeins í bakgrunni skjánum í sjónvarpinu hérna heima í gamla daga það er í sjálfu sér ómögulegt að gera upp á milli bókanna hennar mér finnst þær allar mjög góðar en valdi þessa bæði af því

svo heppinn að fá hana áritaða til mín frá henni og í öðru lagi gaf hana út þegar hún var orðin áttatíu og átta ára nú síðan kannski er það þá íslensk bók sem ég ætla að taka næst það er hérna afleggjarinn eftir Auði

í rauninni alveg frábær bók þetta er um mann sem fer suður á bóginn með

þetta er í rauninni svo góð bók að ég vildi að ég ætti eftir að lesa hana og kannski færi ég mig aðeins úr skáldsögunum yfir í aðeins allt annað og þó það er þessi hér bók sem heitir síðasta setning

svolítið áhuga á á stærðfræði og rökfræði og einhverju slíku og svo

stærstu stærstu ráðgátu stærðfræðinnar franski stærðfræðingurinn

svona einfalda jöfnu eða dálítið einfalda fullyrðingu og skrifaði svo

ég hef fundið dásamlega sönnun á þessari fullyrðingu en ég kem henni ekki fyrir á þessari spássíu og í þrjú hundruð og fimmtíu ár eltust stærðfræðingar heimsins við það að reyna að sanna þessa fullyrðingu hans og þessi saga er eiginlega um það

þetta er eiginlega leynilögreglusaga en samt úr heimi stærðfræðinnar og alveg alveg frábær kannski svona rétt í lokin af þeim bókum sem ég hef verið að lesa alveg nýlega eða í vetur þá langaði mig að nefna einn höfund og þetta er svona bók sem kannski kemst

á svona lista hjá mér í framtíðinni það er

í Edinborg í sumar og byrjaði að lesa bækurnar hans í framhaldinu og það er eiginlega erfitt að finna eða

langt síðan ég hef kynnst höfundi sem skrifar jafn frábærlega látlausan texta maður sogast alveg inn í söguna jafnvel þó lítið sé að gerast í henni bara út frá stílnum og textanum þannig að ég mæli með honum

að skoða aðeins lækinn sem rann undir Lækjargötu bækur bókmenntir sem tengjast honum þessi lækur var stundum kallaður

í þann tíma rann opinn lækur í gegnum höfuðborg vora og var kallaður

stundum mátti sjá þar ál sem var að koma

og gánga í tjörn þá sem kölluð er Tjörnin og liggur á bak við svona segir Halldór Laxness frá í Innansveitarkroniku lækurinn rann eftir Lækjargötu sem þá var nokkuð þrengri en hún er nú og út í sjó fyrir neðan Arnarhól eldra nafn á honum er eins og það heitir nú maður hefur rómantískar hugmyndir um rennandi vatn inni í borg og stundum er talað um að opna lækinn upp á nýtt en hann var ekkert sérlega á sínum tíma alls kyns drasli var hent í hann skolp átti greiða leið þangað inn og stundum flutu þar dauðir kettir og lyktin sjálfsagt ægileg þótt mannlífið á gömlum myndum virðist heillandi þá finnum við ekki lyktina eftir Austurstræti lá ræsi sem var kallað í háðungarskyni

Hin ilmandi slóð lækurinn átti það líka til að flæða yfir bakka sína stærsta flóðið var átján hundruð áttatíu og eitt og þá flæddi alla leið yfir á Austurvöll ófært var um Lækjargötuna nema á bátum um þetta orti þjóðskáldið Matthías Jochumsson æddi hrönn en hristist þjóð hús og stræti flóa síðan á dögum Nóa æpti þjóð með andköfum ólán vort vér kennum sumpart leiðu

annað þjóðskáld Benedikt Gröndal fór háðulegum orðum um lækinn í hinni bráðskemmtilegu en ískrandi

frásögn sinni um Reykjavík aldamótaárið nítján hundruð

hafa fyrrum verið hlaðnir upp með grjóti en nú er það alt mjög fallið og ljótt útlits þar sem

hefur verið um það hirt

sé verið að tala um að prýða bæinn og stórfé fleygt út í ýmislegt annað áður voru grindur meðfram læknum

líklega til að auka frelsið svo að hver geti drepið sig sem vill eða eigi hægra með það

rann út í sjó hérna rétt fyrir norðan uppfyllingar hafa breytt landslagi borgarinnar mikið einn helsti skrásetjari sögu Reykjavíkur Árni Óla segir að þetta hafi ekki verið almennilegur lækur hann hafi verið öllum hvimleiður og bæjarbúar hafi átt í eilífu stríði við hann hann kom ekki tær og hvítfyssandi niður brekku hann var

og hafði þann leiða sið að renna sitt á hvað með hverju flóði snerist straumurinn við og þá var hann saltur og bar með sér þang og þar sem þær festust og þaðan lagði illan daun en enga

engum veitti hann svölun því að vatnið í honum var ódrekkandi Árni Óla segir líka frá því að skáld hafi ekki ort um lækinn hann hafi ekki vakið neinar slíkar kenndir það er þó ekki alveg rétt í hinni sígildu

Ottóssonar Gvendur Jóns og ég segir frá því að strákarnir sigla

frá Tjörninni eftir læknum og út í sjó þar til Þorvaldur

grípur í taumana og stöðvar þá við vorum miðja vegu milli Skólabrúar og brúarinnar fyrir neðan Bakarabrekkuna Bankastræti nú voru góð ráð dýr straumurinn var ennþá nokkuð þungur svo að við vorum vissir um að seint myndi sækjast niður að Bakarabrekku en á hinn

svo lítil að erfitt var að leynast undir henni fólkið sem horfði á okkur skellihló að þessum aðförum en verst af öllu var þó að nokkrir á okkar reki sem áttu okkur sárt að gjalda voru komnir á bakkann og þeir sendu okkur óspart tóninn með háði og spotti í ljóðabókinni milli lækjar og ár eftir Sigríði Einars frá Munaðarnesi er að finna rómantíska mynd

af læknum sem er nokkuð ólík lýsingunum hér á undan þá var brú yfir lækinn og Bankastræti var ekki annað en sem lá upp brekkuna fyrir neðan Skólavörðuholtið og tjörnin var á ísi læknum var lokað nítján hundruð og þrettán og honum veitt í steypt ræsi hér undir götunni en það er eitt og annað sem minnir á lækinn til dæmis

eftir einni brúnni sem lá yfir lækinn í máli eldri Reykvíkinga er líka stundum talað um fyrir austan læk og fyrir vestan læk og jafnvel um fyrir ofan læk og fyrir neðan læk við sáum þarna í

málverk eftir Þórarinsson þetta er eins konar fantasía um lækinn brýrnar líta út eins og í Feneyjum þetta er fjarskalega skemmtilegt en þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa